Solitamenti ci sunnu siti internetti chi dunanu stu tipu di serviziu. Praticamenti cu dui o tri clicchi poi aviri la stanza prinutata dunni e quannu voi tu. Oltri a li dui o tri clicchi ci vonnu puru li sordi nta la carta di creditu, masannunca, senza di chista la prinutazioni po divintari sulu fumu e nenti arrustu.